Xhikoti ña, xhiko ña ta taka tantia tá jan ta ngu ni kidatí takatí ngu ni kidati takati ta jan ni nixa nikua veetí, jan ni xatakati ñati u jum.